Enipolo minitra isan'andro no antokako hanavako fanatanjahantena ary raha isan-kerinandro izy zany de manana andin'ny fito ah ampiasaina ny vatako iray manotolo ho entiko mihazakazaka ary koa misy ny fanatanjahantena izay natokana ho any fahasalamako.